Mas pari i kisha largu krejt pi dollapit edhe i kisha gjujt senet e panevojshme. Mandej i kisha nda n'kategori, për shembull teshat, kpucat, bizhuteritë po edhe teshat i kisha nda në nën kategori, si pantollat, kmishat, fustanat. Edhe kisha përdorë kutija ose raftet për me i mbajtë kto t'voglat, gjanat e vogla.